Nne noo ee aigou lunlugoro nomo ngongo kuinoo ego siwai run rugoromo minoo nagouis ogo egu ego oke arawa ogo, arawa ogo minoo murumaro, buka ogo miroo murumaro egu ege. Arawa gee goo minoo nno nun nuroo muru maroo, nagai murumaroo run rugoromo ego oriamo, kururami egu tee aigou ama noko noo ego mongai imo piarino omi urami mem menguo. Egu ikoo mimo tenko nkoma mama pomoro, nkoma papa pomoro leugai toi nun-nun, egu igikoge nun numo toi nagai ee nkoma uncle gai mintogimo nei mei, ee arawa mimo nkona nkoo uncle pogoroge tei nuinui nagai nkona para toi. Work kai pegu nne opoge nagai ee aike plate omi paroo upalei gere toi tatapuasi. Egu nagai ee tamuu toi an arukosi, egu ee mureugu work girai umo egu toi amui ana maumani, loo mautou tou pei, toitou murulom egu ropa nege apokui nne mau toi moirosi toi tee nkoro mei. Egu iko nkoro un mimo koroo un oke takaguoro piano akuu, egu igikoge aku gee nun-nun moo ee loikenegei nee toi tee omoto nun nugotamo ogo ikoo rigolo tee ligoro upumo egu nagai ama mau egu toi nagai anai mau egu toi nagai loo rigoro min oo. Egu ikoo paigoro um toi rougai mimo nun nagai. Nagai to ama ee siwai toi mim egu siwai mimoolagai ee singsing kaul apakaguno toi minmin. Egu ikoo singsing kaul apakaguine egu maumani-maumani ekopiroo. Singsing kaul egu tontogeugu egu ee aike kaku omi ropa rogiakaguo, ego aike tamuu omi, loin omi tee aike amanoko ropa toi logiakai money oigami hundred kina, fifty kina, rogiakai tamu ogo oiro akoo taa eikonke siwaikuu custom egu apominoi egu apomino taa siwaiku nke custom tei touno onapasi ikoo siwai mino noga nkomino. Toi egu murumong egu apogim ana oi ikoo siwai tegu ama meraguroo aike sinto apakaguoro apakamo ropa ikoo money mani rogi akoi panguo. Nnemautei igiko nun nuguine ropa muu turuge mem meguina, ropa ikoo money ranralekoro nun nunugui. Aposi rogitagu mautou nomu money noke rakugokui, tee mautee turuge nan rakugoi kai. Egu igikoge mmm igikoge siwai gee siwai aigou ama meraguro igikoge siwaige tuntumo. <noise> Egu ropa aike iko siwai gee nege apominoi ama kerugasi ee saturday oito korigaminke taunu upeguine. <noise> Sarere oito korigaminke taun upeguinee ama kerugigui maigim nnogo taun piroo ropa tontoguee murulologui. Ikogi lai siwai girai ropa taim gere lun lungotaguiropa taim ere <hesitation> ama kerugasi ee muruu nkee gere taim. Ee muruu nke gere taim ee siwaiku ama taun pialei in inorumoo <hesitation> kan taa rukoloo tee tunkegere kuku lopai, <hesitation> iko lopiai nko mivo nnkoo nmm rukoro apagogu tou apaguo <hesitation> toi teege ogurogim oguramo poko upumo nagai ikoo umai nkoo oroguo nkoo miata nko touoapaguoo toi sinto ogurogim, egu roopa taa oroguoo egu bridge porukoiparo kompoi paroo miata nke bridges rukoroi porokuroo. Egu ikoigere apokui siwai ama kerugasino, egu ee into pokoropo oni ami nkoo ikogilai ori agilai iko rogo un moinipio iko nogu egu. Iko pianoki kam iko town upimo egu iko taun nugilai iko oria un upegui iko tee ikogo planoki amanoko igikoge oriage un urugui, iko oke ton tokaguinogo lusis secondary school. Lusis secondary school ton tokagui noge ako pogoma min noke saint vincent t paul ikoge tontokaguino aposi iko pianoki poko pialei gere nno ama hard lenlengui. Ama hard banlengui iko pokoo upiloi pialei munale airalo ogu ako igikoke un urulo egu aiko lito murualei mana mulualei toi tou ailai. Oiro toi opai lee antee lito mino tee town mani. Lito min mm tee igarito nagai tege mekamui nke toi pipiguruga nkogim, iko tei koo ama ugusiee car akoi tokitai megupa etogui, agou loi kere tata nguino legu, egu nnego igikoge poko nno nun nugala lepu oriage nno nun nunguara apolau aga aike mauga omino apomino aga maigim ege rito pianoge mani nunnugui ee poko loiken ege poko. Tagu ama kenkerukagaui lee an tee tegee toi car kukuropogim piguu rua toi koroo uiui toi mmumuleu car toitou noke aiai logim nagai mumuturuno toi ee paigoma taunuge cargo upugu moimoi logim nagai ee aike mmm loikene hire etoigoi toi kukulopogim egu ee taun omi ee aike muroo omi tontogegui omi morum omii panpata gogigui. Egu ee sumatim gai apokui aga iko igikoge lusisige etaguine apokui aga ama ken kerukagui, kan tee toi kagai rugotaine akogo reulo toi kagai ragutaro moropai ropa tee ama soikei rai regu sinto sisirangui. Nee goo tee nonuge lougai rugoroginoo. Rugorogino mino leuro ragutogino pogiroo ritoropo, lagutoginoo mokopoginoo egu ikoo aigou tunutai tokaguoro patagogino. Egu touno maigou muroo egu ee etamino sumating egu apogino oritou tokin ee egu ikogo egu aparoo aga lee an touno maigou mum lee ropa toi ege lougai atugin tege lo asimoroge. <noise> Loi nokege <hesitation> ngumunoo ikoga <hesitation> loi noke teacher iii ikoge turutai gere teacher eruguina. Egu nguno amuno-amuno lai mau toi igiloge asing, egu toi asing egu apogino mani. Egu igikoge atugipio tokoimungu atotugino egu oke, <hesitation> igikoge atugino egu oke mm apogino egu toi tontoge moirogim egu tee muroo akoi teacher uro tosimuno rice ogo noke arukuro tinfish omi noodles omi, wanu makui omi porugakoi puro ruogo kompuroo, <hesitation> three in one ogo roguro porukoi puro aguro oi etoi oipem. Egu naigai teego tontoge nagai e pankeni omi <hesitation> kukulei omi rice omi tontogugu arukuigu oipogino. <hesitation> Tai ako taa kara itotopugu muru nno on orugu egu komuno egu minno, egu mino egu town patagogimo egu town nuge nun nungorogigu egu loikene ama ton toge patagogigupigu egu tontoge amano lai omoto ee patagim lai can panke un nkona iko tee loikenego mau apaine ikoo kamo aigo car touno pataguguoro. Aposi car touno ama runrugotagui. Patakalei panpata kakui ropa omoto ropa tee nno tai noroo rr taim nokee aike noke rugetai lai mau ropa car touno rugotamoi. Egu mm aposi nai laka romammo egu amaguo lai omoto umm egu apogemino lee amo car lale komumo mung.